देखो सा हुकम <noise> रसोई में मणक री खावां वास्ते खाणू तैयार हूवा जनारू एक माणक री शक्ति मिला है। तू अगर आप लोग खाणा वाली प्लेट में में अन्न मापी खाणा री वास्ते लेवा तू पछा विच्छोड़ो खाणो वास्ते जावा। तू आप लोग ना जातरो खाणों खावा वास्ते चावा उन प्लेट में उतरो ही लेणो चावा।